मोटा तोर पर आपा रेस्टोरेंट माइं जवा थोड़ी ओ हस्तो होया करा है। क्युकी मैं गाव साइड का रहग्या गाणा रुपया माना खाना री वास्ता ना होया करा है। क्युकी झांकी चिज्ज खेत माइं हो जवा जिन्ना माइं रेस्टोरेंट माइं जनन रुपया बैंक आन क्यु लेवा। इन वास्त मैं सस्ता रेस्टोरेंट की तरफ ही जावणो चाहवां और भीकी भी आम ऊ व्यवस्था देखण और बता ही मैं धेरोई ट्रेलक्या करा है। बता थोड़ी आराम करा बिणा बाद ही मसि मनोई जो ऑर्डर होया करा है बिना मैं मंगया करा है। ऑर्डर भी समय मात आ जवा तो मैं पुट्टी दुकान मात जवा वरना कोन जवा।